e tawa e nder firirreji latiɗi miɗ wawiɗi sanne sanne. Fitto erte e tawan nder figol bolu e tawa nder miɗo wawi ɗe sanne. Fa hande du e fiugol ludo mido wawigo sanne-sanne.